Takwe, micei, hkare, fi'ea, the'ae, ukuwe, wu'ife, tghese, t'mba, ghangaa, ghan-titaghare, ghan mice gharai, ghang-ihkar gharai, ghang fi'i ghrai, ghang-thed ghare, ghang uthu ghare ghang, ulu'if ghare, ghang tghes ghare, ghang temb-ghare, mgak-micey, mgakimice titkwe ghare, msak-micey mice ghare, msakmice nkar ghare, msak-mice fe'e ghare, msak mice th ed ghare, msak mice uku ghare, msak mice wulf ghare, msak mice tghes ghare, msak mice temba ghare, hkar msaka, hkar msaka tit ghare, hkar msaka mice ghare, hkar msaka hkar share, hkar mska mfe e ghare, hkar msaka iheɗ ghare, hkar msaka muku ghare, hkar msaka hwuhf ghare, hkarm saka teghes ghare, hkarm saka temba ghare, fe'em saka, fe'en saka tit kweghare, fe'en saka mice ghare, fe'en sakam hkar- ghare, fe'en sakem wu-if ghare, fe'en saka lhed ghare, fe'en sakah wuku ghare, fe'en sakem wu-if ghare, fe'en saka- tigher ghare, fe'en saka tmba ghare, lhid en saka, lheɗen saka int-ghane, lheɗen saka mice-ghare, lheɗen saka hkar ghare, lheden saka fe'e ghare, lheɗem msaka theɗ ghare, lheɗene “m” saka wuku ghare, lheɗ msaka wu'if ghare, lheɗ msaka teghes-ghare, lhede msaka tmbar ghare, wukuwan msaka, wukuwan msaka, Mku saka mice ghare, mkusak hkar ghare, mkusaka fe'e ghare, mku saka thɗ ghare, mku saka mku ghare, mkusak dwu'if ghare, mkusaka teghes ghare, mkusak tmba ghare, wu'ifen saka, wu'ifen sak titghare, wu'ifen sak mice ghare, wu'ifem sak hkar ghare, wu'ife misak fe'e ghare, w'ifen msak thed ghare, wu'ife msak mku ghare, wu'ife msak wu'if ghare, wu'ife msak tghes ghure, wu'ife msak tmba ghare, tghesmsaka, tghesen m sak tikwe-ghare, tghese msaka mice ghare, tghesen msaka hkar ghare, tghesen msaka ghare, tghesen msaka th'ed ghare, tghese msaka uku ghare, tghesen msak wu'if ghare, tghese msak tighes- ghare, tighes msak tmba ghare, tmban msaka, mban msak titghare, tmba msak mice ghare timba msak hkar ghare, tmban msak fe'e ghare, tmba msak thed ghare, tmba msak wuku ghare, tmba msak wu'if ghare, tmba msak tghes ghare, tmba msaka tmba ghare, darmlake